So huunde woodunde haala mun haalaama, hakillam waratan e wiide ko neɗɗo janngata, e kañum, e ko wodi saatuuji, a tawan walda. Hono alhaaliiji hannden baasiiji ɗii walla so a ƴeewi, a tawan filmuŋaaji ana kaala huunde nde wooda. Jonkaa ɗun e bandun en.